Ekə an namnəl wakati ay a mamnəl nāləpa. A namnan naləpa nəkə a nam sa a za a zasə. Zasələ bə a zasə nə za'. A zasə nə za nəkə, a bay a dələ ko nə nə yab. Ma dələ ko mənə ko kpəngə rən ə kay ko' wanə bə a bərə ekə wanə sə a bə talge ani kə a barə a' kirə sərəm ami sə a dələ ko rə'. Ekə a dələ ko kə, a pe a dələ ko enə. A kə kən zum ən ani sən yəlle ən ani sən a dəw, a dəw nəkə a za a dələ ko enə. A dələ ko nəkə a zətə sə kəlləre. A' pe kəlləre nə kə kaw a' aw gur nəkə sə tengərəre a mi tasəllə ege. Ama nin tasəl nəkə nənkə makə i pir ən a bə tomsə na tasəl. Ew pe yal i womə ali nəkə i zə yəyi i za i zə yəy ən ani i za i zəy yəy nə l za i toy sə kannə i futi sə i wom yəl sə ya sə i wom yəl nəkəl za l ma'. I ma' nəkə, e nə a pekə a dələnə ko'. ko' nəkə re gawkə gərigə a gbə nələ pa' sə a nam.